कउनो भी देसे में गइल से पहिले <noise> ए पता कई लेवेके चाही कि ओहां कैसन मौसम बा और ओहां खातिर कैसन कपड़ा धरे के चाही। ताकि अपने सरीर के साथ कउनो भी खिलवाड़ कईले से बचल जा सके और एकरे <noise> अलावा अगर हम ए मानी कि हम एक हफ्ता खातिन साइबेरिया जात बानी और हमके साथ <hesitation> अपने कुछ जरूरी सामान ले जाएक बा। ते हम अपने सूटकेस में खाइल-पीयल के सामान और जरूरी दस्तावेज जैसे पासपोर्ट, फोटो और जौन भी अइसन दस्तावेज <noise> रही, जौन विदेश गइल खातिर जरूरी होला, ओके हम जरूर धरब ताकि हमार आयल और गइल सुगम रहे और ओहां रहल के व्यवस्था करे के खातिर उपयुक्त मात्रा में अपने साथ धन के भी व्यवस्था कईले रहब। ताकि हम्मे आर्थिक रूप से भी कउनो समस्या के सामना <noise> ने करे के पड़े। साइबेरिया के बारे में अधिक से अधिक जानकारी जुटाइले के हम प्रयास करब।